اتولدت وعيشت كدا في بلد صغيرة الجو بتاعها صعب شوية يعني بالذات في فصل الصيف كمان لكن الواحد يقدر يعني ايه يتحمله، والوضع هنا يعني جميل فيه زرع وفيه خضرة والناس بتاعته كويسة وطيبة وكل واحد في حاله برضه وكمان قرايبنا كلهم حوالينا فأي فرح أو مشكلة الواحد مش اما يبقا لوحده وعزوته حواليه.